karla í handbolta er á næsta leyti og hér rétt

ætlum við að ræða aðeins möguleika Íslands í mótinu en við byrjum á hugmyndum um lækkun kosningaldurs Andrés Ingi Jónsson þingmaður Vinstri grænna og Brynjar Níelsson þingmaður Sjálfstæðisflokks

fram síðan tvö þúsund og sjö af og til á þingi og hugmyndin er í rauninni að efla og styrkja lýðræðisþátttöku ungmenna með því að veita þeim þetta beina aðgengi að það er ekki bara þeirra ábati af

ríkari af því að fá þarna fjölbreyttari raddir í baklandið hvernig getið þið verið viss um að að það gerist að þau verði meðvitaðri og viljugri til að taka þátt með því að lækka aldurinn þetta er ekki það eina sem þarf að gera til þess það er ýmislegt annað í gangi það er verið að efla lýðræðisfræðslu í skólastarfi það eru skuggakosningar og lýðræðisverkefnið ég kýs það er ýmislegt í gangi til þess akkúrat að draga ungmenni að kjörkössum vegna þess að fólk hefur um langt skeið haft áhyggjur af því sé að dvína en þið talið um að gera þetta bara í

af hverju ekki að stíga skrefið alla leið þetta hefur verið lagt fram

vegna þess að það væri hægt að klára þetta með einfaldri lagabreytingu fyrir vorið þannig að þessir tveir árgangar kæmust í kosningarnar núna sveitastjórnakosningarnar í maí til þess

að þetta næði yfir alþingiskosningar líka þyrfti að breyta stjórnarskrá og það er eitthvað sem gerist í kringum alþingiskosningar Brynjar þú hefur efasemdir um

löggjafinn hefur ákveðið það að fólk sé nú fullráða við ákveðinn aldur átján ára og fram að því eru þau börn

vísu tvær undantekningar á þessu núna það er að segja menn geta ekki boðið sig fram til forseta Íslands

og

ekki keypt áfengi fyrr en

óþarfi að rugla meira í þessu

jafnt yfir allt mér er sama þó það væri sextán ára það er átján ára núna þannig að fólk verður bara

það skiptir ekki öllu máli að þínu mati hvað aldursviðmiðið er mér finnst sjálfum alveg ómögulegt að

sextán ára en ekki kjörgengi en núna borgar fólk skatta er sextán ára það má dæma það til fangelsisvistar fimmtán ára bílpróf sautján

börn mega vera mislengi út á kvöldin eftir aldri ég veit það en ef þú getur kosið taki þetta bara í heild sinni og meti hvað er eðlilegur aldur til að vera fullorðinn og geta þá verið af hverju

líka kjörgengt og þá væri hægt að kjósa það til setu í sveitarstjórn sko það sem Brynjar lýsir þarna sem sínum helstu áhyggjum þykir mér vera einn af kostunum við þetta fyrirkomulag að það verði þarna tveir árgangar fólks sem er ekki sjálfráða sem er börn að lögum sem hafi kosningarétt og við slítum þarna þessi tengsl milli þess að verða

fullorðinn og á sama tíma að hljóta kosningarétt af því að ég held að það sé beinlínis að stjórnmálin hugsi ekki nógu mikið um börn við eigum alltaf samkvæmt Barnasáttmálanum að hafa hagsmuni barna að leiðarljósi og það verður

oft misbrestur á en ef að hluti þessara barna eru beinlínis umbjóðendur í stjórnmálunum þá held ég að við yrðum aðeins duglegri að hafa þeirra hagsmuni í huga

ára vegna þess að það er ákveðin kaflaskipti þar fólk lýkur skyldunámi það er þá búið að taka út megnið af þeirri lýðræðisfræðslu sem það fær frá hinu opinbera í gegnum leik og grunnskóla þannig að það er orðið tilbúið til að takast á við það verkefni sem lýðræðissamfélagið er

þar að auki er ýmislegt

að breytast varðandi löggjöf á þessum tíma eins og til dæmis sextán ára börn hafa ákveðið sjálfdæmi um hvernig þau hvernig þau haga sinni heilbrigðisþjónustu og eins og Lára nefndi borga þau skatt þannig að þessi tvö ár eru hvort eð er limbó tímabil það eru allir skattlagðir út og suður en ég er bara að velta því fyrir

engu máli í lýðræðinu þroski reynsla og þekking

hvar liggja mörkin þar þetta skiptir auðvitað máli í mínum huga þess vegna segi ég ef fólk er fullorðið átján ára þá finnst mér rétt hafi kosningarétt og kjörgengi

orðið forsetar orðið forsetar ef menn vilja það já þannig að þá sé fólk

einstaklingur í samfélaginu Andrés verði þetta að veruleika hvernig sérðu þá fyrir þér að flokkarnir komi sínum sjónarmiðum og stefnumálum á framfæri við börn

að fara inn í grunnskólana nota félagsmiðstöðvarnar þetta er eitt af því sem fólk veltir svolítið fyrir sér á að hleypa stjórnmálaflokkum inn í skólana þetta þarf náttúrulega að skoða vandlega og að reyna að klára þetta núna fyrir í vor ég held að við ráðum alveg við að múltítaska sem samfélag og ég held að við getum gert hvort tveggja samhliða svo er rétt að nefna að stjórnmálaflokkarnir

með börn innanborðs

skrefinu lengra og leyfir fimmtán ára börnum að taka þátt í flokksstarfinu á meðan

miðar við sextán ár flokkarnir höfðu síðan innkomu í flesta menntaskóla og marga grunnskóla í kringum síðustu tvær alþingiskosningar sem hluta af þessum

reyndist mjög vel því þetta snýst líka um að fræða börn um samfélagið sem þau eru þátttakendur í og að lýðræðið er eitthvað sem þú lærir ekki bara um á fyrirlestri heldur líka í praxís þú þarft að iðka lýðræði hvort sem það er í skólastarfi eða að ganga til kosninga til að vera fullgildur þátttakandi

þið leyfið fimmtán ára að taka þátt í flokksstarfi tilbúnir

kosningaaldurinn og fá þarna inn fleiri kjósendur ég er alveg

sé skoðað allt í heild sinni fylgir það mikil ábyrgð

bara orðinn fullorðinn ég er alveg tilbúinn að leyfa fólki

refsiábyrgð fimmtán ára þannig að mér finnst ekkert að því að hafa sextán ár fyrir alla þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós en Evrópumótið í handbolta karla hefst á föstudag og það eru engin sem íslenska liðið mætir í riðlinum Svíþjóð Króatía og Serbía og það má segja að það séu ákveðin

kynslóðaskipti í íslenska landsliðinu núna og því talsverð óvissa um það hvernig íslenska liðinu mun ganga og hingað

þau Gunnar Magnússon þjálfari hauka og Hafrún Kristjánsdóttir sálfræðingur velkomin til þess að komast til dæmis upp úr þessum riðli þarf allt

að ganga upp en ef við myndum vinna einn leik þá gætum við gengið sátt frá frá mótinu hver er þín skoðun

hóflega bjartsýnn riðillinn er auðvitað sterkur eins og en samt sem áður held ég að möguleikar að komast uppúr riðlinum séu alveg þokkalegir

að þetta verði skemmtileg keppni er þetta eitthvað sem Íslendingar ættu að sameinast um að horfa á handbolti er alltaf stórkostleg skemmtun og og leikur þar sem þar geta verið miklar sveiflur og mikil spenna

hafa veitt okkar ótrúlega ánægju í gegnum þannig að ég get ekki annað en hvatt fólk til að horfa já við erum að spila á móti Svíum þar er íslenskur þjálfari Kristján Andrésson svo

í Króatíu og þá verður alveg svakaleg stemning í höllinni og og mikil upplifun og og svo má að sama skapi

líklegt að leikurinn á móti Serbum verði úrslitaleikur um að komast áfram og þá verður allt undir í þeim leik hvað þurfum við helst að varast við spiluðum við Svía um daginn og það voru ágætis ágætis leikir ég myndi segja að

Svíar sigurstranglegri en ef við eigum góðan leik og allt gengur upp markvarslan góð þá gætum við vel

en að sama skapi eru þeir með lið sem ætlar sér alla leið og þeir ætla sér að vinna þessa keppni og ekkert annað sá leikur verður erfiðasti leikurinn í riðlinum

líklegt að þeir fari í úrslitaleik ef allt gengur upp hjá þeim en það er ljóst að Króatar fái ekki mikið betra tækifæri en þetta

verða Evrópumeistarar þeir hafa orðið heims og ólympíumeistarar en

verða fullt af Serbum á svæðinu og eins og mikil endurnýjun í liðinu hverjir

eigi eftir að blómstra í þessari keppni í okkar liði

sem fengu eldskírnina í síðast móti taki næsta skref núna Janus Daði og fleiri Ýmir að koma inn úr Olís deildinni líka og og svo þessir strákar eins og Rúnar Kára og Ómar sem er að fá stærra hlutverk Ómar kom strákar haldi áfram að vaxa og og springa út en

sem geta sprungið út og mikið af flottum strákum sem eru að koma þarna upp og til að sjá þessa ungu stráka og ég vona að Geiri gefi þeim

erum að byggja upp lið til framtíðar og þá skiptir reynsla svolitlu máli í vörninni og ég hef trú á Janus Daði verði flottur í þessu móti þú vilt sjá

að hann leyfi sem flestum að spila og öðlast þessa reynslu ja auðvitað er farið inn í leikinn til að vinna og

á því liði sem er líklegast til að að vinna leikina en engu að síður þá þurfum við að gefa þessum strákum reynslu sem hefur verið að gerast núna upp á síðkastið og það þarf að halda áfram að að byggja ofan á það að gefa þeim þær mínútur sem er mögulegt að gefa þeim

höfum verið þekkt fyrir og þegar vörn og markvarsla hafa

þá höfum við náð góðum árangri

við í vanda viljið þið spá einhverju fyrir um úrslit fyrsta nokkuð sannfærður um

en ég held að við förum upp úr þessum riðli og það mun væntanlega ráðast á þessum komum okkur í milliriðil og og í heildina bara

topp tíu þá yrði ég sáttur bjartsýna spáin er að við vinnum Svía og Serba raunhæfa spáin er að við vinnum Serba þakka ykkur kærlega fyrir komuna við vonum bara hið besta gott kvöld það er hrottalegt ferli að breyta bók í leikrit hvað þá þremur bókum í eina sýningu segir Egill Heiðar Anton Pálsson leikstjóri himnaríkis og helvítis sem verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu annað kvöld verkið byggir á Jóns Kalmans Stefánssonar sem Egill Heiðar segir að hafi tekist að fanga sjálft d n a íslensku þjóðarinnar

lýsingu á lífsbaráttu vestur á fjörðum um aldamótin nítján hundruð við fórum á æfingu ég er ekki viss um að ég kunni að drekka úr svona fínum bollum ég hef bara komið við þá í skáldsögum sögurnar allar þessar þrjár bækur gerast í svo sterkum heimi þessir þessir Vestfirðir eru staður þar sem Jón ákveður að kryfja það verður ákveðin krufning á d n a i þessarar þjóðar hvað var sett inn í okkur þessi harða lífsbarátta sem markerar

ákveðið

sagan um strákinn þessa listrænu sál sýnir svo mikið hversu mótsagnakennd þessi þjóð er

ákveðinn endurómur milli bókanna og þess samtíma sem þær eru skrifaðar í en aftur á móti

þessa fjarlægð og þetta ímyndaða sögusvið já þetta eru þessar þrjár bækur og við erum að vinna

sjóinn í fyrstu bókinni

að vinna með snjó í annarri

þessir þrí heimar sem við erum að vinna með bækurnar og hins mjúka þetta fannst mér áhugavert þema til að taka upp í dag bækurnar eru kveikjan að

þessu maður reynir að draga fram element sem eru í í bókunum þar er fjallið

það er gríðarlega sterkt hjá Jóni svo verður til leikgerð sem er annað listform leikhúsið býr yfir ákveðnum hrottaskap það það fellur

allt

er samþjappaður tími og það verður samþjöppun í sögum þetta er oft hin stóra orrusta þegar er verið að finna þessa leið í gegn hverjir lifa af samþjöppunina hann lýsir því svo fallega á þessum tíma mörg handtök og það er

að fanga þennan heim þegar myndlistin tekur yfir þegar ljós þegar tónlist Hjálmars Ragnarssonar tekur við

leikmynd Egils Ingibergssonar og Þórarins Blöndal taka yfir

frábærum kringumstæðum sem eru líka

hrottalegar fyrir höfund að sumir textar falla burt það

það verður ofsagt ég er með risastórt segl sem er

sú tilfinning skilaði sér á tjaldið svo persónurnar þegar leikararnir ná að umbreyta sér i þessar persónur þá kemur

víddir

stígvél af hægri fót hugsjónir hálfvolgar